بنحب الزرع ونحب النباتات نحب نزرعها ونحب زراعتها ونحب العناية بيها ريها، تقليمها الحاجة اللي نجدر نستمتع ونحب نديرها، لكن ما زال مباشرتش كي عمل زراعي، إن شاء الله في القادم الجاي هنباشر في زراعة <hesitation> بعض النباتات وبعض ال والأو والورود.